A kauk lanu'u de rapu ba'ey ba'ey bu'u rapu kua la'ey kua latajau y kua la'ey ku'uey y kua la'ey sta a aceite y stakat kua la'ey rinyou talung kua lanaung y ba'ey rinyijil paiñ kua latsajau y kua latajau y se kua bumang ndajap salsa y kua lakjat xiñi'iu kua lanaung y se kua bumang nanaung la'ey ndajap ngumje y con ngujue ndajap <noise> kutsa'au <noise> rapu <noise> y rapu kara ba'ey ba'ey lantju rapu paiñ limy de ngul'ue jay kua la'ey lama katau y kua lanaung ndajap kua latsajau ku'uey y kua la'ey latsajau mbung paiñ kutsa'au rapu kua lanaung y se mjiung talung paiñ rapu kua la'ey kua la'ey mjiung kupu bien kutsa'au <noise> rapu <noise> paiñ y mi'ia rapu.